أفضل ذكرى في طفولتي هي تكريمي في الصف السادس الابتدائي مهمة جداً جداً بالنسبة لأنها كانت نقطة انطلاق وحماس كبير وتشجيع من الأهل فحسيت قد إيش أنا لازم أنجح ولازم أخلي أهلي فخورين بنجاحي وإني لازم ما أضيع وقتي إلا في الأشياء المهمة عشان أبقى في التكريمات.